<hesitation> Nuwel Selande kañun duu siŋaaji kuurɗi ne ton. Nden non aɗa tawa ton diinaaji ɗii fuu. Haalaaji kuurɗi ana kaalee ton. <hesitation> ka jonnon, hono ɓee ngorri ngorri ton, aya nde huunde ka, yo tinnde sifaade. Ayyo.